Ukamiva mghosi miaka indeghenda yategemea kuure findo finga niyo maisha ghafo gheva ku ni mepethi kana ni magumu kole kuleghire iindo vyafo mwanzo kuhaleghire miradi yafo kana kughire mashamba kole kuekethire hana vindo mbalimbali maisha yafo ghava ni tofauti na mru uya ku akyahira kathi we mashamba akumbie kwa kolea ni bahatimbichwa vana haghire vana rakina vaure kathi tiya taerewaneka tu ku ukaikaho kenyi. Kole kwemchoka haghireho kindo kwahira haghireho handu hepata petha, fo lakini mruuyairighire handu ku hata nikamva mghwi nairima ighenda handu nyikole nighire ishamba kana nighire shamba nigheia mru hata ureme ukamipata kole ni maemba kana ni maghobe, kana ni iki nainyi napata kadu tofauti na mru uya aleke akushughurisha we kwa hiyo yategemea ku ukamiva mghosi maisha yafo kuleghajengie tangu mwanzo.